النوافذ عندي بغرفتي هنا واحدة، في الصالة في واحدة، المطبخ واحدة، كذا ثلاثة، والحمام واحدة، أربعة، بغرفة النوم واحدة، كذا خمسة، لا غرفة النوم اثنين، اثنين في واحدة كمان، كذا ستة، بس بس هذول هم ستة.